Eseshe uso ọnne erure, Etoni eghe ẹghẹ jeng ẹgbẹghẹ nni nsang odọm, nni sang ọdọmi, nni nsang ọdọm. Ndoro obazi nnẹ obazi ina kana ni o <hesitation> anyi ni ọdọm. Ẹfẹ ẹbi ina gwọna wẹ ugọnọ uromam ufu ubo ni ure yẹnẹ se ikpok pọng iwa yẹnẹ mu ukpi <hesitation> uromẹ gwọng wẹ ẹnọng ẹsẹ gangẹ unyi ni ọdọm Nnẹ o Ọbazi ma akana ni anyi ni ọdọm jẹ, ẹgọnọ yẹ anyi ni ọdọm jẹ adọn mẹ ẹnẹgẹ ni. Nam ja uso ọnne ga ẹgbẹghẹ be nang nsẹ. Ana ni nse uso ọnnẹ je, ma nam mi nna ọvẹn nyi yẹ uromam ifi ikpọkpọng iwa ugom Efik ibija, ina nwẹ ubeni ubibba ni gbọgbọri urẹ nam nse nan? Nton gbọgbọri nyi mo, nton ẹdudu ye nse nyi mọ nton ọvẹn ejara ọvẹn ye nni nna nyi mọ gbọgbori, uboni ufu udoro ni ure se nvra yẹnẹ ẹgbẹghẹ ye ẹnoro yẹnẹ mu anyi ni ọdọm Ne Ọbazi enọng ẹfẹ ẹna ọvẹn ẹbinj eje nwe ẹgbẹghẹ ye emo adoro arẹ sẹ ifu udomo, iwani, Ọbazi ẹkana inani udomo nwe gbọgbọri nbẹnẹ ni, nbẹnẹ jẹ, ẹbini eje yẹ emo abo, emo abọni abo asọm ga ẹba itutu asọm yẹ iwa je ga uvugo anɨb afa ma jọp, nam wa gwọng wa gange ngọnọ nnẹ ọbazi uru unyi asọm uso ọnnẹ, ga ye odo ema Ọbazi asi.